Ujun ndije iho ujun tiku nuu, tekunu ñeiña yejun ian yeva'a uun kajé nukue jun he ihó nukava kava jun un iho fuerza nae yuvete jiyu ya yuve yei iho yuve vidii yuve taka yuve'e ndenjan yuve'e nuu yuve ninjean yuve yuve ya'a, nuu ujun nuu ujun ujun nuu nuu ye nani ujun tekuichi ujun tuve cha tunduyu xhín jan iho yan yaye yendojan kukajei ña tedio ye yekuta yechituma ya'a ye uun vaka jé nunia yena kué nguengue kateña ndujan tukuté ujun ndijé yenani ujun, ujun ye nani, ye nani ye nani ujun itá yavi chua ya tuku iña'a te uun kuta ne xhina xhinkubu ya'á, ndeniun kakulanda ngubu me ñuun ungue yiye nia yiye ujun iha nañinguike uno'o, un nduva'a me'e ujun kuka kulanda me'e tedujan nuu ulandu uye jun um ñena kue hí nguiko kume ihan ngue ujun tundame.